Mopeti grupo astronauta reta ogüeyi mopeti planeta pe eri ko jaereta ˂Hesitation˃ amovese pe jaereta ipitue oipiño supe ikaviño supe reta jaema jae reta ˂Hesitation˃ mbaeti vi kirei mbate oyapova.